Ko in refrigerador ja maa kuuxi in aparato muy indispensable tiuku xeva'a xecuidadoxi la'a alimentundo atiu xedescomponer ta alimento ja daakeeña ta ne'e xiti aparatu jiaa tiuku ko vitnaa ndeé kañiini ndeé atiuú jiaa nikuú ko vitnaa xuuka'ando ndaaniuundo tiuku ja tadama maa tadama vitnaa.